Umbɔ ha ge umera agu iban upfung uwur minɛ unerwi ka so awu uner isu idzursu, unum awea nggu unga bɛn ivang ubin ki unga kabee, unga saka akpoa kpɔ unerwi aka atsirha anang karherha ka zi imesa kgong awea ru ubinbo, ubinkpurkpi ungo uki ibea ru umga awearake, aweara abina ka fú umbɔ bagɛ ubingha unga adziska anegwar duk umerwe bee iyikɛ unga aka abee izizi unga ade zia abi ikpu abɛrɛ ha kam iguibɛn, inang iyirye umbɔ aka abee itsitsia asi ide kɛnmbɔ umbɔ, ubinkutsu awu abikagong awu abi ijee abirabɛ ababeeizi anang kagong asiiwea ubiu kughon ru umbɔ adi tsu imanga di dzise berebɛ ubɛn ivangə irharha ighong mbɔ, mbɔ awembo ri imanyɛ umbɔ ki zi Anang nɛr. aza agou na akere kpú abɛrɛ ha birabɛ bɛn ivang ungoinyã shimbɔ ra abina kase, ungo iwya ayambɔ ben ivang, umbɔ awembɔ ra abirabɛ kani idzeu, awumbɔ ra abirabɛ umbɔ kani ifuka, awumbɔ ra abirabɛ umbɔ ka atso ritsimbɔ ru umbɔ ivangyɔ, unyaɔ awerhambɔ awu abiubina ikɛi, bɛn ivang ungo inyaɔ umbɔ abira bɛ kuma, umbɔ ba bari iya, umbɔ ani iyesu ugbeta ra atsù wá ivang yɔɔ, ubinkutsu utsuwa abee iwuri nyaka umbɔ ha, ungɔ utsuwa ubee ikpo ubin ru umbɔ ivanghu ungo unyaɔ umbɔ ha, abin duk ubin kuha umbɔ ki irherhe na anang ateu, anergwar itang, ubunkutsu umbɔ awembɔ ru ubinbɔp ikpu abi ha ike ɛko umbɔ above ikize abɔɔ sasi ibvunmbo ubinkutsu ko umbɔ abuun asi idee koru mbɔ ubin ikpu ira abehe umɛn ni inya umbɔ abirabɛ ka aguibɛn upfung umbɔ ayisa umbɔ bi ubinbo, bika awuri ijee, umbɔ akori ki bewe unera si irusunga umbɔ inang yirye umbɔ aka abee izi umbɔ izizimbɔ unera asi idee rɛma umbɔ Abiu kirakɛ umbɔ aka abee ikore ai ikorumbɔ ubintsu awembɔ nu ubinba ku korango ivang yɔɔ ikɛi ungo awakacimbo saka agatu ugar karharha, ubinkutsu. umbɔ ka atsawa ashimbɔ ri imang umbɔ ka kizea ngge itsu umbɔ asi igumbɔ ibɛn upfung. nuuner wi ko tsi imesa aweari itser abo kizea unga, unga iguaibɛm upfung amma ungo uba ushiɔ ni itser kitɔ ushiɔru ubinku kpɔ ungɔ ukuro gose ungo ugù ibɛn upfong. ngge itsu umum irherhe nggɛ, uner wukuk ugu ibɛn upfung unga wurwi aka awuru ubinbo, aweari ijee ka rharha aweara atsi ndi katsí vá na anang kirakɛ unga ki zĩ, unga aweari ijee ki itsira anang karharha kuma ashia ri itsuwa bin ba arherhe imang sedei unga sɦng adhese atsuwa, seide unga ashɔng akora abin kirakɛ unga akabee si iyua imerh imang ba, si igua itsuwa imang ba, si igua itsuwa ubin kuser ivi abi ha umɛn ni nyanga umbɔ awu abirabɛ ka aguebɛn upfong karharha umbɔ kaniyisa gɛ ugi ga rhu itserm, ba urhun itsema meanusar utsɛka utsu atutara, ba utsu maa nu usha bi immaner nu urha ngge ibi Ngy iba ibi imaa, ungo ubee abina ku atsei ba ba angwɛ <hesitation> itongu nasara iye udzou ba agw- aku abin kirakɛ umbɔ ki igbuba, na ashaba aba agwɛ mu utsu atsesa kakayi uba ukayi maa ungo utsu amɛɛ tsui itongu udzɔuba, utsu abin kase kika tsu ubringha ubɛɛn, ungo uba utsu ma mu ukosu ishaang, akosu imaner utsu nu uyii uraa ivangyɛ amɛ ki herii, herii hwi, hwei, ivangyɛ ha yɔɔ ungo ki inyangi ishaa, unyangu ugweri ungo uba ugweri nu na dziba ukú avia na kai ivasa kai desa har igbiirh mɛɛ, aba agwina za atsiá ra anang kɔ, ungo utsuwe avia nu kwɛ kwɛr nu unyangu utseim inuisa utɔme irhee abɔɔ aba afɔmerimiha, sa akara akarha atsorhe ru untsim <hesitation> inusa nu ubingha <hesitation> nu afa faa ubi ungo uba si ysukɔ akarha nɛ́ afafá si i abíke. Abɔɔ gagi itsumbɔ ama irhɛɛ am itsu. akarha nu ubingha ubi tivi ra abia uba taira afafaa ubinku ungo uba si itsuko ra afafaa, imani si itsu ubinghaa itsi ubingha ibingge ngge itsu umbɔ ni itssu akrha ha baya ungo uba ukore vimi hɛ nu ubɔre unga anyangi ivang ubingha atsi a anang há yakamata umbu zurha ivang ha nyɔ cɛ umbi kadɔrha uzhurhá, na agau, ubin, idikpu ha kpɔ, umbɔ kani ishabu, ikoru ugiga ungo uba si dɔsung o rim itsia si bingge ba seidei ubɔ a khori itsi atarhe tɔ umɛn zi udikpi umɛn ki mi ikau urogo kpi, umɛn ini iyisa unga ri idúmɛn gɛ umbii unɛm iba, abɔɔ ni ikau ibɔrh ki igɔng, abɔɔ ni kau kici ungo uba ukau kici, ukpo acucii kɛkɛi acucii kɛi, akoi udiku umɛr unga ungo uba udzibu udí ku umɛra utsuke kuririki yede nga ka imɛr adzeka urogo ai inanga Ungo uba udɔna acicia naa urogoa ba aseng adzeka, ungo ukau ibor kici umɛn ini sa gɛ utɛu, sai ugo uziukhɔre unga utɛu urege ubiia ni iborh urogoa ungo uba utɛbe unga ungo utsuwe usati avaa ko ataar nu ubvui izi utsuke unga abí umɛn iyisa gɛ ukɔm ungo ukore nimiha ungo uba ku ukɔmkɔ unga nu utsu unga ba akora banga ufɛ wurhi ungo ukukau amɛsei ivang yi hayɔ urogoa ki imɛ ighigha abɔɔ bika akau iborh kingɔng ikɛi, ba kaumbɔ ibɔrh kigɔng ha ungo udona ru. nyaka umum ki irherhe ungo uba udzibungo orogoa, acucia ai ikpe, ama ungo inyaɔ usu kumɛrha usuka, utsuke kɔ uberu urhi afafá, ungo uba udonu maa, urogoa umgo usi ibvui uzingo mɔ ivangyɔ unga aba awuru ubii, ungo ukpuri uzi udosu uzhɔng ba utɛu ba kikɔm ungo ukan ibɔrh kigɔng nukpɔ ungo uku ubere nna kɔ ivang yiryɛ urogoa ki ikora aba tsi nu ufɛ wurwi ungo ku ukau, ungo uba akau nuufɛ uwuvaa, uwurntaar unga ba akora banga mu ufɛ wu ntaar ha ivang yihayɔ urogoa kamɛ ighigha. ungo uba akau nu ufɛ uwu tɔi unga ba akora gbanga nu afɛ uwu utɔi na amɛ kika dɔsa ivanyihayɔ urogoa kikpo igha Aba akam duk ivang yiha ungo kukan, uyitu ufɛ wurwi ungo kukau urogoa unga ba akora abanga tɔ ka kɔ mukpɔ aba si itsi a ivang yiha ivangyɔɔ ko ungo wuru urogoa u shaba nunga si itisunga unga si ibi agrunga iyora ubinkutsu unga nasi ikɔ afɛɛta ama aba atsia ni ivang yiryɛ ka, umbɔ ka akau unga, unga ka kɔ nu kɔ, ungo unya unga ka kɔ mu kɔ, ungo unys irhee urogo a awu kutis, aba ayar unga kpur na nyá akɔɔ kishoo, bin ku ha akpɔ ungo uku ikore nu ukau ha kpɔungɔ uku ikore nu ukau urogo, ɛma nuya unga ba nasi ikø, ungo inya uvogoa. si imorha, kpuru nuya hunga kuyɔyɔki urogo a si ikpang atsia ama abaza atsia ni ivangye umbɔ aka akau unga ungo inya itsitsi iwwengge ivang ki ighanga nyɔ umɛn ni ikau itsem niminɛ abɔɔ sa azi ikaba, ngɔ uba uwura abitser imuma, abɔɔni zo azau azauba aku itserma ana na nona naazaba umbɔ adɔrha atsii abɔɔ ni ikau na atsire kanyina. kan na. tsire tumbɔ ba akau akau atsu idɔɔ umbĩ a nasi ikoike Uyende wambɔ kani ikeba nu kpɔ abɔɔ igambɔ ni zau abaa zau na atsuka azaba dɔɔrha atsire, abɔɔ ni ikau atsire dɔrha amahe aba ana amaa, ivang yɛ umbɔ ka azi iso ivangyɔ abɔɔ sa akú gbɛr ayɛrhe dɔ dɔrha unga avege akpukpai irhirhɔi abɔɔsa aku gbɛr ayerhe dodorha unga avege akpukpai ivirhɔi, abɔɔ igambɔ si idɔrhu mbɔ, ivangyɔ ungo ubasi idɔrhu ugo akpukpai saka arhikumbi ishaa itsem aza afumuwe anang nying ungo inya amanga kɔ ai imɛrh ke amanga kɔɔ si imɛrhke ubi ukutsi akpukpai ka aɛhikumbɔ ishaaitem umbɔ si idɔ rhimbɔ birhɛ ka kau, ka na na atsire rakɔ cɛ ama irhɛɛ bika na na azaba, akpukpai sasi ikpan arhɔimbɔ aki ha karharha ngge itsu ungo uba ukau umaa azei ungo udɔrha mu udaku udziba abi na abia nɛ atsire irhɛɛ itsem, akpukpai side arhɔi amaa mbɔ, udikpu ha umɛn iki ni ikau itsem nukɔ, baya umɛn iba ikau, unga aba amɛrha ubii katserh za a zhɔngi zhɔng zhɔng zhɔng ivangɔ umbɔ asaka azhɔng unga atsia idikivaa <hesitation> ko idikitaar, idi untaar ha unga aba atsia idiki ataar, idi untaar ha uwartuwɔ umbɔ aba awar itsema tɔ unga ko woyi imɛ ivang ki iwɔɔ nu yɔ, unga ba ayɔ cɛ mbɔ ba ayata, akoi itsem ubarha akoi unterha Ivanga itsema ki iyata imaa, ngge ikɔ ibuu ibvun izi itsi na anangakɔ itsema a ba ki izí ibingge ungɔ inya ngge ki ibi, ungɔ inya ishaanga ki shur itsema ibikɔ umɛn izi iwɔɔ umɛn iba iwɛɛ imaa umbɔ atsara awee ri ifa ko abɔɔ aku utampol za angwɛ na akwɛr, mɔ na akú itsem a aba riiya aba aterha ngge iba ikoinggecɛ umbɔ awɔke ngge, ivang yingɛ umbɔ aka abee ighighaa, umbɔ adzerh aha udi kpi umɛn ki ni ikau itsem ni ingbisha ni idɔrhi igha nukpɔ. ikɛi imander bbirbɛ kani ikau imandea karharha aza kau mbɔ aba akpo abi iser rmbɔ aza akau karkarha na aku ikpu imandera umbɔ aba azi umbɔ saka akayi nggu ubinkuse kede anunu anyá na atsusuke umbɔ ba za akau cɛ na adɔsa adoi, adoi imander abɔɔ ni ikpota, akpoti imander ngge iba iwuri ubii, abɔɔ igambɔ ni iteu, unga uba ututɛu imandara, aze ungo ubvui akome unga na abi afome imandera ni ivang yɛ unga ki itsu imader ungo uba utɛusi ikɔmmɔ imander si izengye ba Ungɔ uba uzí ukpota unga ba apfura uwuru ubii abanga aze ungo ubuki ukpotuwe idivaa unga agwetuwe abiá yede kuwa imanner iki iyata ni itsí yede kuwa ko umbɔ kani ikau imanner ungɔ uba ukore nimi há ngge iba ikɔ izi itsingge na anang aki h, umbɔ nu waton nu ufɛwu utɔɔvaa, utɔrɔk abɔɔ sa akpoi nu utɔɔrha, ungo ube ukore rimihá ivanguma abɔɔ saka akpoi agose kisuma, abɔɔ akpoi aza atɛrá tɛra itsi ri iwanga, unga ba akoingeni ifa, umbɔ asɔng sɔsɔng na awe ishaango ni ikor a afani, uba usɔng uwea ishaanya, ngge iba iwu irhɛrhɛ rhangge, umbɔ ani itsu agou, adzurh si itsiké mɔ ungo uba usi itsukɔ agou, adzurh ai itsike mɔ, ai ivabuke iman nera unga aba avaba unga arhe, imanera ungo aba izi ikau imanerea amɛsei isi imergge ango ba utsukɔ agou adzurh imanera inu izezerangge tɔng akɔra atsí amɛkivaa, ivangyɛ umbɔ akau iyise